Jari injo punnaele na'ke kebiasaanku injo <hesitation> punnaele'i re mettopata sadia <hesitation> kopi, <hesitation> sanggara, <hesitation> katale biasa nake ngandre helle, jari kopi, parolo, nampa ngandre sanggara papa kulampa panjama. Mindro injo tangaleloloa mindro ma'. <hesitation> nampo ma' ngandre kandre. <hesitation> poko injo jari punna banyi'i, poko injo pole todo. <hesitation> kopi rollo, <hesitation> manna palu pinna tala fasilolo ngajia nyelas nyerak kopinna. Kopi tala makenjjo pole golla. <hesitation> nampa ma' mai injo ngunu-ngunu kopi, ku tindro-tindro. Nampo mbo pole ya appamo ku nyo ngandre, ngandre pa'nyi. <hesitation> biasa nekke ne fan'yi te sappulu kindrua, rebenia ku ngandre. Poko injo, jari <hesitation> elle ngandre nginum kopi nampa, ngandre <hesitation> kandre. Kampunna le' cerenia gai ki ngandrea kandre biasa tidu'du topo punna njamar kiri galu punagalu, poko injo. Na <hesitation> ceria injo pole pennele'i kagiasa injo mama'na riwalla to, penapa'luyi no saying kendre-kendre santa'na pallu. Jari nu kodi mentoroke' nu saringku punangane na kutalenga <hesitation> talinginu kopi. Punna ele'i, maing nginung kopi, nampa kungnginung ere pute. Nampa, enampa minjo, a'lampa ri galunga anjama. Punna bangngi i, pakunjo, kopi, eenampa kanre bangngi, ka oowh hatangi punna talangi etalanginunga nakke kopi. Biasa tiddu'du kunjo mange riii kokoa. Jari punna lohoroi injo, eemminro'a ekopi sse. Jari nakke inni talakkullea lappasa battu ri kopia. Ekopi mintoppa.